Nkyɛ mereyɛ ntumbowa bi da kor a, abowa mebɛpɛ dɛ mebɛyɛ nye fafranta. Fafranta yɛ abowa mbrɛ no ho nkae si tse no, ͻyɛ me fɛw ara yie na ber biara wͻnnantse wͻnanko. Ibohu ara nye dɛ ͻnye ne nyɛnko a hͻnho yɛ pɛpɛɛpɛ nam. ͻno ekyir no, mbrɛ wosi dandan fi ber a wͻyɛ kyirefuwa ara mu bɛyɛ fafranta, ͻma me m'ahomka ntsi mebɛyɛ fafranta dɛm da no.